هجيب <hesitation> الفواكه اللي موجودة عندي في التلاجة ويفضل سلطة الفواكه إن هي تكون معمولة بتلت أنواع لإن كل ما زاد عدد الفواكه كل ما كانت أجمل ، عموما في ناس بتفضل طريقتين بعد كده ، أول طريقة ان انت تجيب مية وبعدين تحط عليها شوية سكر وتحطها على الفواكه بحيث إنها تعملها طعم أجمل بكتير ، وفي ناس تانية بتحب فكرة العصير ، يعني بعد تقطيع الفواكه بحجم أصغر بيحطو عليها عصير وشوية سكر برضه